Kua yande opaete yande yayapova, jare yaesaukava, jare opaete mbae yayapova täta yavai esa añete opa mabe yayapova yayapo jupire yande yande pɨa reve, yande yarovia reve erëi mbaetɨko yaikua añetete ñamae vaera jupi rupi mbae kua äporupi